में वाद्य बजाये के जगह गाना चाहूँ। काबर की मोके लगेल की में गा सकत। हो मोर आवाज़ सुरीला हवे। में कबहु वादक बजाये नही हो न में चाहतो। ओके बजाये एहि खातिर में गाना सीखे बर चाहूँ।